मेरा अंदाज़ मा हमारा देश मा करीबन-करीबन लाखो मछलियाँ वोली जन की हमा गढ़वाल मा ता भोत छोटी-छोटी मछलिआ वोन्दि ढोकु छिन ार माछा छिन छोटा-छोटा अर वैट पकेते हम भोत टेस्टी से पकेते खानद।